Kan ba hawil ba khadam leyi fi khidime wa rafigi bi hawil bisqulni wa bi tallif leyi khidimti, shuqulal basayyi hubas ba hawil ba kis minal bikan al hu gaid foga da kan bikun leyyi. Kan ma bikun, ba hawil ba khadam ba khud agilti fi khidimti ma bafkur le kalamal bigula leyi walla shuqulal be sayyi yom ta bi talif leyi khimdi.